Ok opa ide moxa do di bu elelep mu duranu wun <noise> rogo ma malam lamun dira mu iat inung ma xo pasin moxa alelep kanu wun ma opiang e rama di me was sidi diga makim iat mung opiang e raman a oin na malamun iat nataba wade a pasin ka tet iamun nataba malamu a saxain tarem na ta balep ine mata ba mala mun xinis sidu dura ba xis maran ka waga na xinis miang ta ba mamaran kawa lamun opiang ma ningin ta taim ningina opma ta mu a wisok maxat moxa time ningin disa ogarin a opian sulap ka psin moxa malaniu mara wa mu rumangin a klen opiang ano klen waine mine dira ba mu lamun a pasin moxa alelep taba mamara ka balana waga ma ide diraba momonong Momonong mumu opiang ma nixirip opiang sulap kado anase buk mumu na toxon na io mumu miang a nu wun opiang a pasin moxo lages a ra wun pu pan baling lamun ara bumara pun opiang opiang kibu ku muu sup timangin a alelep lamun ningin disa ron agarin ma xa do di buk mu rumangin opmiang ara ba marapun kana alelep moxa do ma ningin disa ogarin nasixinen du sa lelep nalo du sa elelep ma kawa di xa ba mumu ausup baling opiang sulap kara bu marapun sulap kade ningin dixo roron aganin dixa ba mumu asup tumangin baling opiang alelep bu onan orong ma ringim miang ide iat ira ba iwen karen ra mumu ausp tumangin baling alelep taba maran ka balana wago ma lamun unalamu malamu a wisok diraba mu rumangin a pasin opiang moxa do dibu mumu ausup aba marapun kawa dibu ka lages kawa miang a lages a urube buk mumu miang. Ma ningin ma diso momong mon miang dise monong mara di bilok dira ba mu ausip tumongim a pasin opiang maxa alelep ma dira ba manong inung era mana barok ma baxain me wos ka barok taba woworo taim barok manung na xirixis tara ba ne ma mian taxis ta woworo rawine ta woworo ravine tawororo rawine tawororo rawine lamun opa ganine unan anan opiang lamun opiang omu no taba musup tumangin axem ara bumara pun lamun malamun kado opiang de dira a manong dira ba mu ausup a bu marapun opiang kado ningin kawa di xa ba mu balnig ningin opa erama de era man a barok me xos ane ntaba ribe usup tumangin tabaraba in a man ka barrok kanung taba oxin in xa axien nus raba ne mara niniro ra winiro anenese na winiro anese moxa balana waga moxowa ningin bilok di xa ba mu ruangin miang a wite moxo do ma ide dira momonong ningin nixirip ana wisok ma di ra wade xulen ningin ana tirip na of kana waga na tiriip na ot sabu xa balana waga <hesitation> Ide e raman a barok ma was ka barok diraba bobo rawa ononodos a wisok kide lamun ana xinis side lamun ana xinis side taba obobo rumangin a balau a waga kawe rana uru wek kawe kana waine mine miang lamun dira mu nung a ramana barok ma inunge wos sa barok ta wowono rawa barok ma inung e wos sa barok ta wowono rawa barok or baxain tanung lamun opadura ba elelep ma xis maran ka blaia waga lamun dura ba ron osu ana waine mine ana xalap pawa wisok kidu taim dura kamapim a wisok lamun o malamu tawidu <noise> era mam a varok me was ka barok tawoworo rawa barok kanung ta onese ne arixem a baxain tunung nung e wos ka baxain tanung ta onenese ne lamun a pasin opian ka wite te ka mininas ka balan awage taba ot ka mininas taba momonong lamun taba babarat lamun a wisok taba momonong lamun taba a bung marapun tanung ka balan wag ne miang ine tide ma kide iat moxa balana waga te iat ne miang ide <noise> De dira mu ausup opa mo xa do du ausup ara waine mine opiang a was moxa do di bu ausp oin nung ta elep urumiang atet taba xun inung miang ka xoron tarn lamun opa taba babarat e isuom tuba baba rat towa barok kanung taba barat tawa klen ka xataun tarn ma olaxa bo ren nemiang mu asup minin <hesitation> miang duraba mimonong ma lamun nasioion fura ba taba bo lamun opian diraba dira diolu ma lep a kastam sait nemiang oin ine ta om pawa tet atet ine ta ow pawa oin lamun ana xalap kirip pidu a bun opiang dira ribe su opiang a waine mine taba at ka luxa o waine mine taba sage gamut idu nasion dibu om arixe du bu om miang ka pasin tida xa pasin xa pasin ka mininong kidu mo na cilap miang taba mu alelep Nemiang ne taba ngan iat opiang xalop pidu du opa oin na om pawa tet- tet na om pawa oin maxan re ara ba tu laman atat na om pawa oin lamun a xataun taren a oin na om pawa tet lamun a xataun taren ne miang an mininong kidu mo na xalap pidu ta ba maran kave rana tinip kawe anagat taba manong kana taba of karen ana mininong kidu taba manong maron mon lamun a wisok kidu wala unu diraba manong arixe kana miniong kidu kave re tinip taba ot kalalnon tidu miang a pemili miang orait lagam a oin tababarat tawa te- tet babarat lamun a oin nainom kidu dirabamanong maran mon <noise> raxalap silok moxaren opiang oin na malamun a tet mo sinisap tet moxa inom tet mu babarat ka pasin tide moxa waga lamun na ta ba momong tawa inom loxotap A eino ma lalaman a tet ta sasap ka xataim ka oin taren ta sask imun a xatun tarn ine miang na inom pidu taba marou mon lamun dira ba mu nangin opiang a pasin moxa alelep babarat mana mininong kudu taba marong tawa rorop tet taba nop a oin- oin tarop a tet ne miang ma kawe ra- ra sabat nakion tidu maran mon opiang oin taba osoxo gigiepkawaga tinirep lagamo xa eria dis monong karen lagamo xa gunon oin taba osoxa opiang ide pasin tide nalaxin a miniong kide taba o ine a waine mine laga mo xa aus kuk kanung taba klin lagamu xa marago tung ta ba malas taba mu rumangin ka malamun ka tet re silok ma bu ongat ana tirip na tirip bu momong kalaun ka alelep Nataxa wet tumangin ana xaalap me miang a ase lou of karen let bu se oin. O oin tet ta bala tinip ta se oin. Oin ta ilorup lamun kakawa bilok opian bilok mininong kidu taba mamaran na xalap kirip lagam xa gunon lagumo xa marago ta asa maran ine miang dira bo mu rumangin ana xinis na alelep piolu taba mapan karen a oin inung ta babarat lamun a xixok laman apo laiaun a mangona xalop kirip kawimu rawa rorop imas arixem a pamili timu lauun a xinis ganimu taba marsiavan karen ine miang tinip taxa ba of kalawonin imu <noise> oin moxa inom loxotap tet moxa inom loxotop lamun taba mara miang <noise> naxalap bilok moxowa mung a oin opiangatet ta gara duduxuma ren e sxiom fa gara deducuma rem opa lumun taut kastam paren na taka wet inung oin taba mu roron le suom taba mu ta om pewe suom opiang bilok a om A tet tanung nu gara uk tinip paren inung ta redi taba om pa tet miang a pasin moxa alelep orin a nasion dibu eraba mana xalap opa oin ta om pawa tet- tet ta om pawa oin lamun a xinis xa alelep taba maran <noise> ara xalap bilok karen oin taba wewe de a mama la tung a marago tung ta omalas ta gigiep lagamo xa lalan a waga lagamo xa waga tung lagamo xa gunon tanung miang ana xalap kirip panung opiang tamamas wet tumangin an xulap panung ta mumu a malamun ka isuori inung bilok o oin nung a tet tababa ulet tuasangin a oin opa taba ba mu malamun ka oin tanung ine miang ana xalap kirip taba maran kawe rana tinip taxa ba ot kalaluonin imu ana xalap panimu mura erop mura eraba mana eraba mana kain kalap apama kalaluon imu nasion a xinis na alelep taba aran limun a wisok manino diraba newedelep bilok a kain xalap ma ne nataba orumangin a wisok kanimu malamu A wisok diraba wade lep miang ara mininong kaninu nasion a wisok di taxin ma ninese diraba wade lep a pasim tanim moxo inom ka loxo tap kara ba bo mininas a psin mininas tababarat lamun a wisok kamimu dira ba rolep ine miang ma <hesitation> sinsiap wisok tomare idi rawa sinasap diraba burumu lep ramadi tet moxa sinasap taba sasap ma raxalap silok ma bu taba olong ione ates kabung marapun di gat tau pane nine a uk kastom o wane mu nasion mura redi nawa roplumo iodi midi miang abu manpun ine opiang pasin tide moxa waga a wite te moxa waga di bu eru arixe ma tinu arixe lamun tawa wera ana kain kalap apex lamun opiang inung nu ta duxuma lep aick paine tung idi dira ot iak kawa saslak kawinung me <hesitation> in a mininong kide Ka e sen bilok moxa opiang a orong taxin nu wade ione a tet mana ine a tet saxatara arixe a waine inom paren tawan ta rop luo ta rop ma uk kaxat ta rop ine ma uk nion moxa loxotap nemiang taa rop ine pemili miang de turangu pemili kave di mana wame mine opiang nu ta rop idi ne miang ara inom pe deo ra inom pe seo miang ana inom miang in xa malamu ka orong taxin in miang ana inon miang dura ba monong karen ta rop lumo otnin silok a wisok kanung tabo tibe rawidi ta kiliwo ari rawine ine miang a patuana manima ero pine ka pasin malamun tide xa balanawaga in miang mana inom ana inom taxin arixe morowa na malamun mana mon ma ok malamun ide dira wade xuren na inom pre deo pasin moxa abalamu pasin malamun malamun tide nemiang dira a eraba me <noise> miang dira oxising a wisok kide fira wowono rawidi lamun a wite ma lamun a mamaran taba manong Kabalana waga kawe nana tinip taba manong ma opmiang a wisok kide dira omisi di man ma man madira raba di ma nian a barok nu sa oxis ine musa woworo rawine pasin malamun sa oxis ine nusa woworo rawine pasin malamun te de ine miang ok diraa mu ma na winiro miang a lamun a wisok silok dira mu rumang a wite wo ngengelik in a xalap taxin miang kawe rana tinip taxa va laxarup karen moxowa ningin kana time di xa ba mu ausup baling opiang ane winiro re morowa ga woworo me lamun opiang ka ka pasin malamun lamun dira ba ma kawa in xirip a wisok ningin ka tain ningin di sa er a dixa ba mu ausup tumangin ara xalap opa ide erama barok ma wos ka barok ine ma xalap tixisaxet arie taba oxising a wisok bu sa raba dima winiro anenese winiro anese lawun dira ba mu ausup tumangin ana winiro anenese ka wisok kanung dira ba mu ara winiso anenese Dira bu xis ma lamun tawoworo nava wisok lamun ka pasin opa xa wite wisok kanung dixirip a wisok kanung diraba ron ana inom laxin ka bobo munung silok malamu opa nusa raba runangin a wisok mana winiro na winiro re deo tara ba rumangin idi mana winiro ma na winiro re deo ma abalamu a ra winiro abala mu bilok miang lamun ta ba wadelp silok a tet saxatara ma nasion saxatara tarive rawa wisok mura sip kuxut moxa wa ine moxa rop lumo ine ma wite te moxa balana waga malam kawe re tirip taxa ba monong ka laluonim ide a pasin malamun pasim malamun tide xirip a pasin mala a wisok diravva raxin dira ba murumangin me dira raxin dira ba ron ana tawa ongasen nungin ara xalap ma ilep nenese xa koron ne ma dira a ron a inom bara ron imu malamu rawa Lukautim imu malamu balnig ine miang lamun imu baling muruba woworo lolos hamun mara xalap bilong karen opa ide